Maɓɓitirgel holbaaru kam, ngel jogoto, ngel jogoto ommboogel holbaaru nduu, ngel jogoo-ndu e cemmbe ngel ɓakkita-ndu, ngel, ngel ɓakkita ommboogel ngel, sey holbaaru ndun ndu ommbitoo.